Ät ispäkpa't metza tiyä je clima, es como yä'ki paka'k najs, tzä'pya yä'ki mastä ncosetzyätzäkpapä nkiniya, katzu, lima, limonh y este hasta je mät nyäjmayajpapä je camote dulce tzajkyajpapä ncosetzyatzäkpatä yä'ki, ora je jinhä ninhkä nyasojmä jinhä tzä'pya lo que janu'sy tzä'pyapä mango, tzä'pya mango, je manzana tzäpya y janusy ma'tyäjke'tapä jinhä nyäjmayaj tumä fruta este ti'yäkpa tzujtzupä, nomas que manhpa je guiya, jete ntukpatä jete ti'yäk'kota servitzäkpa refresco'kota', jenyanhkä'.